<hesitation> miave wie mavahoho mei vawier <hesitation> aviato mava-fuota <hesitation> mavi-auhoha mavi-ura mavi-kiko akiko ni o-mamawoma iyebiura ewei nivanivanoyewehi <hesitation> oevoahio voge-awia oyoawia novi viro awia oworo <hesitation> mawovawia mave uzeo mave eroe weavoani amikake anikake oahirere <hesitation> u-u eabiwie u-u eawiau eaba-wia u wana wie u mamu hu-hu o hu hunni eaba wia u earo huhu u and vanimayamani ebia akeke oava ahia aebipa <hesitation> and eu aniyawami aniyawami ami kake oau ahia awimikakuga maomama uonabu and agekake manigeome eagopamangeohega agak ake agakake oatitahi egimuwia ya ayasemuwie yara agimuwie ya awia yasatita year ago <hesitation> ago nu-hu ya <hesitation> aewie ya awiie ohu-hu yasabitayara ero owodia ero-mavakuare ero-mahivaseyaoa vgoya <hesitation> en en anrereya vibaka nairereyauiri asaseya dukera vanimaya kira avaseya sea vanimayasea ero-oganiaya awiani odabama titauwa wavan siwawaya reniminire oyarere ewie ni <noise> obabamatitayowa buti anwehiyagi wiagani but vanuwehi yagu wie gu wiwga sabo guwie guni nahu awia media ga wie <hesitation> owiese wie udia ewie vanayawemi ogakao anyaweani awia odio wasewie iromerayacoar like avohu-huni au-zeo au-roe au-avato ani but <hesitation> age hi oahiya but eii <hesitation> but eii stay alive gagiokpa <laughs> atita agiopa agiakake agiakake o oaya onze menawe awie oawise owie Awia and weavawe nao awie oamase awie udia ewia ni <hesitation> nasewimini agewie yawe agewie agehieo but awie ava-awie o rudia awie o ognhiawie ewia ni agnoao awia ohu-huni agno o evato agn hio uzeo agnhio erue agnhio awho wha agnhio oniovadia ohu-hu agnhio kake kake kake <hesitation> mamunvanmeyatani osi ligie ka mamu <hesitation> awie viro